Anche li mi ai mai avü d'üzei ën la ca, però l'ai ün amis giü ën Ligüria chë chiel al cöi a cöi tüti i pasarot ch'a sun magari malavi o che e comuncue l'ai nutà ch'a cumünicu përché a sübiu, a s'volu ënturn, a fan diverse coze che nui rüsuma mai a capì bo sai pa